ඇඳුම් නම් ඉතින් <hesitation> ඇඳුම් නම් <hesitation> ගොඩක් තියෙනවා නේ ජාති. අපිට කියන්න පුළුවන් ගෑණු අයගේ ඇඳුම්, පිරිමි අයගේ ඇඳුම්, පොඩි දරුවන්ගේ ඇඳුම් ඒ විදිහට. දැන් ගැහැණු අයගේ ගත්තොත් මේ සායවල්, බ්ලවුස් <hesitation> ගවුම් <hesitation> වැඩට යන අය අඳිනවා සාරි <hesitation> අපේ ජාතික ඇඳුම විදිහට ගැහැණු අය ඔසරිය ඒ වගේ අඳිනවා. <hesitation> ඊට පස්සේ <hesitation> පිරිමි අය ගත්තොත් ෂර්ට්, කලිසම් <hesitation> ටී ෂර්ට්. <hesitation> ඊට පස්සේ <hesitation> පුංචි දරුවන්ටත් ඒ විදිහට තියනවා ගැහැණු පිරිමි විදිහට. පුංචිම කාලේ අන්දන්න ඒ වගේ පුංචි ඇඳුම්, ගවුම් <hesitation> පොඩි සායවල්, පුංචි ටී ෂර්ට් ඒ වගේ තියනවා. ඊට පස්සේ <hesitation> විවිධ උත්සව අවස්ථාවන් වලට අඳින්ඩ එහෙම නැත්තන් ඔය විවාහ මංගල්‍ය වලට අඳින්ඩ ලංකාවේ නම් පිරිමි අය නිළමේ ඇඳුමත් <hesitation> ගැහැණු අය ඔසරිය ඒ වගේ අඳින ඒවා තියනවා.